Bindirgol mai juddum, chewdum, do mari hunduko je vindi, do mari Bo kuje woggugo to goddo hebi lahan sai naftira dum wogga labbina babal mai. be wata hunduko mai dow derewol be vinda be mai be wawan woggugo lahe bo be kuje woggugo. Hunduko bindirgol mai chewdum balejum, pukaraabe pamarbe do naftira be ekkitira vindi be mai ngam kanjum do mari kuje woggugo lahan.